Ta a jonngay huunde sa'aande to microwave, arannde suddutunde e ko ɗum suddiri-nde, sey tummbaa-nde nder ciki, nder fotiyel jonngirgel ngel microwave, ta a jonngii-nde sey njanngaa ƙaa'ida jonnguki ndenɗon nden huunde, sey kunno-ɗaa microwave maaɗa alaa-ɗum, ɗum fatina.